هو الالات تنجم تنجم انها تحقق و تنتج الفن <hesitation> مهوش انتاج بشري بشكل اساسي على خاطر <hesitation> سي كو انتي كي تعمل غوبو كي تعمل اله تكنولوجيه هو ديجا راهو بشر لي هو مراه هو كي عمل الاله هاذيكا راهو عن و بشر وراها هو لي حطها تنتج هذاك الفن فهمت